ଜଦୀ ତୁମକୋ ଜାଡୂ ଜାଲରେ କୁଖୁର ରୂପେ ପରିବର୍ତନ କରା ଜାଏ, ତେଵେ ଲୋକନ କୋ କୀ ପରୀ କହୀ ବଜେ, କନ ଘଟୀଚୀ। ଉତ୍ତର, ମୂ ଅନେକା ଚେଷ୍ଟା କରୀ ବୀଲ, ଜେ ଲୋକା ମାନେ ମୂରା ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମାନ କରୀ ପାରୀ ତୀ, କନ ଘଟୀଚୀ। ମୂ ରେଖା ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁଗଡୀ କୋ ଉପଜୋଗ କରୀ, ଜାହା ଏଉଚୀ ସେଥୀରେ ସୁଚନା ଦେଵା କୋ ଚେଷ୍ଟା କରୀ ବୀଲ।